Sj mobckc abcdze a wcfrj no "Mars'' do ekedzi nda kakra na sj akwantu no bedzi afe a, nna cno monnkckc siantsir no nye dj, munntum nndan m'ebusua nngyaw a monko merekjtsena abc me bra na beebi kor a morokc no minnyim obiara na obiara so nntum mmba hc kjkj. Djm ntsi monnkckc na mbom nkyj mebjtsena ha na m'aka m'ebusuafo ho wc ha osiandj beebi a mobckc a obiara nnka mo ho dze mosuro.